Daw bao jaw hai chanjw gaw nonde maga, nende nga dow hei da hander liya mne, kanga wei hei te octopus. Daw bao nje nga odd da ba rei di chanjw gaw nonde, hei banga sakla likon pamaaron, warakon bhi maga, zenga moda dum.